هوايتي المفظلة هي ال- القراءة تاخذني من العالم اللي أنا فيه بتنجلني نجلة نوعية على أنه خلاص أنا روحت محل جديد ناس جديدة مغامرة جديدة القراءة مرة ممتعة كمان أني أحب الرسم لكن مو موهبة أساسية لكن أعرف أرسم وأحبه.